"Fridge" a yɛwͻ no wͻ fie no, sɛ no mu yɛ fi na mepepa mu a, dza meyɛ nye dɛ, midzi kan yiyi no mu ndzɛmba nyinara na mudum no si hͻma ͻnan ara wie. Na sɛ muwie no dɛm a, medze edur a ͻyɛ huam gu nsu mu na midzi kan twutwuw mu dza odzi kan, mesan twutwuw mu dza ͻtͻ do ebien na muwie a, mohohor mu na mepepa ho.